هي بالنسبة لي كانت مغامرة ومغامرة ممتعة جداً هي طبعاً إني روحت الملاهي وركبت قطار الموت، قطار الموت بالنسبة لي كان يحمس ما كان مرعب أبداً وطبعاً في شوية خوف لكن المتعة سيطرت على الخوف وتغلبت على الخوف وكانت هي الشعور الأكبر يعني داخلي صراحة، هي بالنسبة لي مغامرة طبعاً لأن قطار الموت مو سهل يعني أحد يتحمله وكذا ومتعب شوية بس كان لعبة ممتعة جداً.